او اختار أن انا اكون رياضي أو ممثل ف هختار أن انا اكون حد رياضي لأن انا بحب الرياضه ودايما بهتم بصحتي وكان نفسي اوي اكون لعيبه كوره وانا صغيره ف دايما هختار أن انا اكون رياضيه واكون شخص كدا مشهور في الكوره ولعيبه كوره كبيره والناس كلها عارفاني